تمساح خپلې ژامې د ښکار نیولو لپاره کاروي. کله چي یو وار خوله خلاسه سی، نو بیا یې تړل ډېروخت نسی ژامې‌یې دونه قوي دی، چي هډوکي هم ماتولای سي کله چي ښکار وویني، ناپامه حمله پر کیی تمساح خپل ژامې‌ د ځان د دپا دپاره کاریی څه موده مخکی می باغ وش کی ولیده، ځان ورڅخه ساتی، ډیر خطر ناکه حیوان دی